<...> ka nanao akory koa moa lahy iha toy ioo? Ino koa zao ñy nataonao nahavaky any ñy finga toy io? Ka tsy maratsy zao iha enaniky zay? <shushes> Ka nanao akory ma roae ñy fandesanao any finga toy la nahavaky ñazy manao anitoitoyy? Ka natao akory zao? Io zao enanik'io vaky ñy fingakoñe, ka manao akory zao ñy fandehany ii enaniky toy? Ndao fa tsy ra mañahy lay fa mbo hivily koa aminy ñ'afara, lafa tsy mañahy avao iha, lafa tsy maratsy lafa soa zay.